<noise> Pati subboo huunde wonta ɗon nde ɗum waɗi nder suudu lootordu, ɗum waɗa gam neɗɗo fukkoo, looto e njiya, looto woɗɗitina ɓanndu mum ittatuundi nanabel ɗum.